Aantu ayehe ohaya ilongele komapuko ngono haya ningi. Ano uuna tatu ningi omapuko ohatau kala nee twa inekela kutya thimbo limwe oto ningi ngaa oshinima wu wete shili mondjila. ndele konima yethimbo ohashi ka eta shi ku etele omadhiladhilo wu mone kutya oshinima shi kwali nda ningi osha puka. na owuna nee oku pukulula epuko ndi wa ningile. Nandi tye nee kutya tango owa yakele nando oshimaliwa. wa yaka oshimaliwa megumbo. to keshi longitha sho wa hala oku shi longitha shaashi owuna ompumbwe yasho. Ngweye natango oto adhika kompumbwe onkwawo. shampa ompumbwe ndjono yeku adha natango oyina oku ku thiminika wu yake ngaa natango mpa wa yakele oshimaliwa nenge wuye palwe wu ka kuthe oshimaliwa. Paife megumbo ohamu keya nee ompumbwe ndjono yilipo. ndjono hayi eta ngweye nangweye wu kale wa kwatelwamo. Nda dhini oku tumbula ohoyi nande okoskola. oshimaliwa owaadhika nee weshi yaka po. paife ethimbo ndyono omuli nando omefudho mpo ota keya ompito oskola tayi tameke. ngweye oondalaha dhoye nenge iikutu yokoskola oyaadhika ya kulupa. maara owa dhimbwa kutya ethimbo ndi to yaka oshimaliwa opena oompumbwe dhili komeho natango tandi ke dhi pumbwa. Paife oho dhimbwa nee kutya oshimaliwa shika otandi shi kuthapo molwaashoka kashina oshilonga shasha. Aaakuluntu nee sho taye keya ponkatu mono ya hala oku ku landela oondalaha nnege iikutu yoskola. nena oshimaliwa unaa kaashipo ohashi eta ya thiminike yaka pule oshimaliwa palwe shono tashi eta yeye yeshi shuneko uuna ya mona. na ohashi ku etele nee omadhiladhilo geku pe kutya nani shiya sho nda longele mpeya osha puka. shaashi andola okwali inaadni kuthapo oshimaliwa shono. andola odha landelwa oondalaha dhandje niimaliwa mbi. Natango ando inashi eta aakuluntu opo yaka indile oshimaliwa hwiya sha gwedhwapo pwaashi nda thigipo nenge inaandi thigapo sha opo natango yeye yeshi shuneko. Naashino osheetwa omolwa ngame ngu nda kutha oshimaliwa shono. na ohashi ku etele nee wiilongeleko kutya nani ngele mpano opena oshimaliwa sha pungulwa. osha pungulilwapo nelalakano nenge nomatompelo gontumba ga ningila kutya sho tapu keya uudhigu nenge sho tape keya ompumbwe yontumba nena otatu kutha owala mpano. tse tatu kandulapo omukundu nenge ompumbwe ndjo yilipo tse tatuyi kandulapo. Ano osha pumbiwa omuntu moku kalamwenyo wu kale ho ipula nenge hi dhimbulukwa shoka wa longele sha puka opo wiilongeleko. ngweye waashi endululewe. Ano shaashi ando okwali kakuuna omuntu ngo ho- ho ipula oshinima sho wa ninga sha puka. nena ano omapuko oho ga ningi ashike taga iyendulula. Nena wa yaka. oshimaliwa shono okwali shina oshilonga shasha kungweye nenge kegumbo nenge kaamwanyoko nenge kaakwanezimo yontumba taya pumbwa ekwatho. Nena ngele itoshi pula kutya osha puka. natango ohasi eta wu endulula oshinima sho. Paife ngawo ohashi eta natango aantu ya kale itaaya humu komeho. Oshoka ngele omuntu okwa kongo nando oshinima shoku longitha sha. etoshi kuthapo. eta kongo oshikwawo kwali shina elalakano lyoku lyoku longa sha. elalakano inali longwa. ngweye oshinima oweshi kuthapo. Natango epuko etoli endulula. natango omukundu inagu kandulwapo. Epuko toli endulula olutitatu. natango omukundu ngono inagu inagu kandulwapo. Nena itashi tompola sha. otamu kala ashike momvugo mono tamu kondjitha. sho to ningi tapu etwasha. sho otashi kuthwapo. Tapu etwa sha. shono otashi kuthwapo. Shono nee hatu tiwa kutya oka tuka ashike mpa ka nambele.